таңғы шоу
достар таңғы шоуды әрі қарай жалғастырамыз енді біз дәл қазір құттықтаймыз айдарын жасайын деп жатырмыз
құттықтаймыз
ааа біз дәл қазір енді мадина досимова есімді біздің тұрақты тыңдарманымыз тапсырыс берген болатын
орынбай есімді кісіге қазір хабарласып әзілдесеміз
және бүгінгі туған күнімен құттықтайтын боламыз
күте тұрайық иә
қазір енді барынша әзілдесуге тырысамыз
тырысады жандаурен иә танып қоймаса
ассалаумағалейкум аға
иә орынбай аға ассалаумағалейкум қал жағдайыңыз қалай
жақсы жақсы әәә орынбай ата сіздің енді ііі бекзат үйде ма
бекзат қазір үйде жоқ еді
үйде жоқ па телефоны үйде емес па
че то алмайды телефонды звондасам жанында шығар
үйде жоқ еді бекзат
ааа аға анау кеше біз ы ақылдасып едік қой бекзаттармен ше
бір ыыы енді бекзат телефонын алмайды бір қыз алып қашып келеміз деп айтқанбыз ғой
ыыы сонымен телефон алмайды біз қызды алдық та енді шығайын деп жатырмыз шымкенттен сарыағашқа қарай
соны алып келе берейік деп айтайын дегенмін ғой сол бір сағатта боламыз үйде ыыы сіздер дайындала бересіздер ау деймін че то алмай жатыр бекзат телефонды
енді келініңіздің аяқ қолы деген енді балғадай бар ғой енді көніп отыр өзі бірақ бекзат көрмеген ол қызды
да бізге айтқан ғой любой қызды алып келе салыңдаршы деп сонымен короче
біз достарынан достарға шығып әйтеуір ы әсем деген қызды таптық өзі келісіп отыр қазір телефонды берейін әсем
келісесің ба сәлеметсіз бе ата иә келісемін
мінекей
орынбай аға келініңіз құтты болсын
құдалар енді өте керемет екен мен бекзаттың досы боламын ерлан деген
құдай қаласа бір сағатта боламыз дайындала беріңіздер иә
болыпты келе беріңдер іхі
і кім қайда бекзат қайда өзі вообще білмейсіз ба шақырасыз ау деймін бекзатты
ііі бекзат жолдастарымен анаяқа мұнаяққа кетіп қалған шығар
че то алмайды телефонды біз ғой жолдасы оған айттық қой күтіп отыр деп
сөйтіп мінекей келініңізді алып келдік енді
өзі сондай керемет ақкөңіл бірақ жасы енді жасы демесек бірақ ыыы өте әдемі жасы отыз екіде
иә әдемі болса болды ғой
ааа әдемі әдемі әйтеуір өзі сондай ибалы инабатты сондай келін әй
әдемі болса болды ақылы болсын эээ
енді ақылын білмеймін енді ақылдысың ғой иә
бәрі ақылында
ақылы мінекей ақылында дейді
ендеше орынбай ата дайын болыңыз қазір бір сағатта сіздің үйде боламыз
болды біз дайынбыз
әп бәрекелді бүгін туған күніңіз екен ғой
иә бүгін туған күнім
шын жүректен ендеше туған күніңізбен құттықтаймыз орынбай аға
рахмет айтқаның келсін
біз енді әзілдесіп отырмыз
ііі әзіл әзіл жақсы ғой күлсең бір жүз жасап қаласың ғой жаным ау
еш мұңайған жоқсыз ба аға
сізді мұңайтайын деп звондағанбыз десең қалжындаймын
орынбай аға туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз
рахмет рахмет
ііі ұл қыздарыңыздың қызығына тоймай жүре беріңіз
ііі бүгін енді мадина қызыңыз ғой ыыы әкеме хабарласып бүгінгі жаңа жасымен құттықтап қойсаңыздар деген еді сол себепті мазаладық сізді орынбай аға
рахмет сендер де бақытты болыңдар әумин рахмет
анам екеуі бір жастықта қартайсын дейді
ммм әумин айтқаныңыз келсін
немерелерінің қызығын көріп шөбере шөпшек сүйсін тезірек дейді
табысты жемісті болып сүрінбей жақсы жүріңдер рахмет
табыстан табысқа жете беріңдер әумин айтқаныңыз келсін
орынбай аға туған күніңіз құтты болсын тағы да
рахмет мадина қызыма мхм
оқасы жоқ оқасы жоқ деп жатқан шығар
жақсы орынбай аға тағы да туған күніңізбен күніңізге сәттілік аман болыңыз
рахмет іхі жақсы сау болыңыз іхі жақсы